Arroz re qaya' chixa'l qe qakaltan <hesitation> re ak' waxu' kaltan re chikap xaqara' <hesitation> qatij rik'in pepian wuxu' guisado re ak' laaq' qab'anan, xaqara' laaq' qatij rik'in jun arroz rii' re rajawxiik b'la' <hesitation> qab'an jun laj qatib'iliil xaqara' qab'an rib'aniik laj arroz rii' o laj <hesitation> qawaay rii', re laaq' qas otz ritijiik otz rib'aniik <noise> qatijan.